דרג'ת אלחרארה אלאמת'ל פי א־נהאר כתכון חוואלי תנין ועשרין אלא סתה ו עשרין דרג'ה מאוויה، האדי כתכ'לי אלג'ו מריח באש תخرج תדיר נשאטאתכ בלא מא תחס ב־סכויניה ולא אלברודה، אמא פי א־ליל דרג'ת אלחרארה אלמת'אליה כתכון מא בין סטאש ו עשרין דרג'ה، באש אלגסם יקדר ירתאח ו ינעס מזיאן، בלא מא יחס ב־לברד ולא אלסכויניה، האד א־תווזון כיעאונ בזאף באש תחס ב־לראחה פי א־נהאר ו א־נומ יכון האני.